دا یوه مهمه موضوع ده هر فرد باید د خپلو عملونو او پرېکړو په اړه مسؤول وي، ځکه چې دا نه یوازې خپله ژوند ښه کوي بلکې ټولنې ته هم ګټه رسوي. فردي مسؤولیت خلکو ته د خپلو حقونو او د نورو د حقونو درناوی کولو کې مرسته کوي.